sandwich wa'anu ɓɛ'a benɛ do-wo oyi ja farine dure ma jaba ma <hesitation> ma tomati ma lahi ma ɲi volia oyi su'anna mu farine dure um a o o fununa o fununa yi bo waatinɛ a o o ho jaba nɛ caara ma tomati nɛ caara mu ji ama ciyora mu tomu vo walima oma bemu cuisi-cuisinière wa amu wa'a mite semusin